Lee getta soo sie bere getta soo sie Haa getta soo sie Haa lee getta soo sie Wo getta soo sie o-ro getta soo sie getta o leya ru obari